Ny fomba andresen-dahatsy zaza zany de amin'ny alalan'ny hoe tambitambezinao i fa tsy alofa de igny zany mazoto mihina kokoa igny voankazo igny. Zany hoe: iha andesy am'dokotera laha tsy mihina an'tiky, ao mihinana mama! De z- tambitambezy zany le zaza mba ho liana zany e. Zay gny <hesitation> fomba paikady hamôrseva zaza hihina voankazo.